Reh naa kunam janaj saa je' xtiyaajw qa reh re'ee nkiq'ar la gripe naa naa nab'anam kueenta awiib' ntah nawila'la pan k'uxik naa b'atzam awiib' tah re'ee tah tii natina pan p'ajaik ha' nawuk'am eq'oom taqee' nkik'ayaj pataq re'ee farmaacia y <hesitation> tah tii nawila'la re' je' naj kamna naa napuhna reh q'uun rik'ia'la awah reh reh reh tah nawuk'aram masiaa rite' laa la kimik are'